A yalla ɓosaju fu noɗi latori fere-fere noyreji belle e ɗe bellina. E wodi ɓosaji latiɗi bella e ɓosajo wona, ɓosaji ladde, bella e ɓosaji wuro. E wodi ɓosaji wuro famari ɗin wakkatiji goɗɗi <hesitation> na bella e ɓosaho ko libi maako foɗum, ɓosaji fu gotum banye. gam majum ɓosaji fu wone e belli